Ase okonyenya engoko, onya kere eyane, nigo kombwata, ndete engoko eria nyeminyokie, nyeiki ngochiigorera, nyeminyokie. Onya kere egesumu ime, nyebwate, nyeigorere, etara tare etara tare omanyete ekero engoko ekotara tara etogoteba ekoritoa yatwara enyama. Nyebwate ndete omoiyo, ndete kwanza endoo, mbeke abwo, nterekete amache riko ndete omoiywo nyokore ki? Nyobutore. Nimanye konyetenenia, eitera ama nianye konyetenenia, eitera amanyinga aria, ekonyititora amanyinga ara okonyabeka ase nonya egento getanyenyore gekorete ki? Keire. Alafu ekero yanyititoire, mbeke amache riko, ataogote aike, ekero amache aria atogotire aikire, ndete endoo, mbeke engoko eria ime, nyeumorere amache aria, nyesunyore amarionya nyesunyore nyesunyore nyesunyore, ekero nasunyoire nanyekorire, ng'ende ase omorero nonya bwa amakara nye- nyegekere nyebeke, amarionya bire okonyora biria ebike bike mbire emerongo, biyie, gose nyesabore enyama eria ya isiko, ekero nanyerosirie, nyebutore bono mbeke ebi- ebinto biria bia enda mbibeke kando ase eng'encho biria ogotuguta. Mbare bakoria lakini ase inche yaya nkotuguta. Ndusie ebinto biria bia enda kando. amagoro ndu sunyore ndusie chinchara chiria chia inse iga ase eng'encho birenge intwe ntoria gotuguta, sunyore, mbeke kando, bono ninyebutorane, omotwe nyeasamie oromeme, omonwe, nyeng'use oromeme roria ase eng'encho intwe abande ntoria gotuguta. Ndusia oromeme roria, ndusie na <hesitation> emenwe eria ya isiko, nimbwate nyebutorane buya nyebutorane, nyerente nyebeke echiko, gose nyebeke riko, mbeke amache, ndanye ebeka era togota ake, gose nyekera- nyekarange nyebekeranie nyekumeke. Naende na mono inche okonyora enkora nyebeka ake yaraiyia, eyiyaiyire, namanya kobwata nakora ki? Nakaranga, ekero nakarangire, abwao nario nkorosia obokima, twaragera. Ere nere enchera inche nkorosia engoko, nanyekaranga buya iga yaansa, timbeka mafuta maange, nanyekaranga buya na agatunguo na akanyanya naga twakora ki? Twaragera. Lakini goika eyie, ase inche ekoiyia, ndire omanyete omonto aranyefry tu iga abeke arie, inche lakini nkonyebeka yaiyia namanya kokaranga nabo nkorosia engoko igo.